A gyíŧi ma hi ma ngolni he gí múgur, múgur he ngoli ndaani. Baso aa ssúmi ñoome wi maa tínga ngoli ma te.